איך האלט ס'איז זייער נישט א עטישע זאך ווייל די וועלט איז באשאפן געווארן אין א מינע גאנג וואס די וועטערן גייען איין וועג. עס איז אזויווי גאט האט עס געמאכט און אזוי דארף עס בלייבן. ווען ס'קומען מענטשן און ווילן טוישן די וועג וויאזוי ס'איז געווארן געמאכט נאטורליך איז עס זייער נישט א גוטע זאך. נישט פאר די מענטשן, נישט פאר די וועלט, ס'פארדרייט און ס'זייער נישט א גוטע זאך.